तापमान जांचे बर तीन प्रकार के थर्मोमीटर आथे। जेकर अगर बात करब तो पानी के तापमान जांचे। बर मीटर पानी के उपर लगा के तापमान जांचथे। शरीर के तापमान जाँचे बर थर्मोमीटर के इस्तेमाल करथे। जेके शरीर के गरम हिस्सा म लगा के तापमान जाँचल जायेल।